सगळ्यान पायली मका डोंगर आनी दर्या किव्हा न्हाई खूप आवडता मजा घर सुधा अश्यात जागयार असा। मका येन्च्या बद्दल सुधा खबर असा जशे की या जगान खूप शे डोंगर नदी आनी ताळी असात पुन मी मका जितकी खबर असा ती सांगताय डोंगर - हिमालय, माउंट एव्हरेस्ट, चंदेश्वर तो गोवनात असा, केदारनाथ, आनी बद्रिनाथ, ताळये - करमळी, मया, बुदबुद्याचे ताळे यी सगळी ताळी गोवाची असात आनी न्हाई- नाईल, गंगा, यमुना, सरस्वती। या सगळा निसर्गाची देण असा आनी ती आमका राखपाक जाये फुडल्या पीडी खातीर।